Inche, ekero mbwate chinsa, mono mono, okonyora rituko ria ijumaa, jum- jumamosi, nario okonyora mbwate ribaga, natichi kabere, ribaga eria okonyora nkorinyora, ndinyora timbwati kento nkokora, mbwate chinsa chinyinge, naboka maambia, nagenda ekani- nyagetari, naboka kwansa narasaba, nagenda chinyagetari, natarera abarwaire, twasaba, ngokora korwa iga aria, nachicha nagenda ekanisa, narwa ekanisa, nkogokora korwa ekanisa bono, bono nasoa gose, narenta esimi nararigereria ebinto, omanyete okonyora ebinto bia esimi nkonyora ore bagoteba gento gete asegete nkere rahisi, gento gete asegete nkere rahisi, gento gete asegete nkere rahisi, narigeria bono ebinto biria, narora ng'a ng'ai ebinto amafuta ya ching'eni are rahisi, ng'ai esukari ere rahisi, chinsa chiane chinyinge, ere nere egasi nkokora ekero nimbwate ribaga. Natarera abasani bane abaya, nagorera abanto e- kogokenda mwa omosani omanyete goika ogore kende tokogenda bosa, kwatara, <hesitation> kwanyora chinsa chinyinge ogokora ki? Oko <hesitation> ookobwata kwarainkarasa na abana bao, kwabaa tebia naki bakomenya, nki nki ogokora nki nyasae, chinsa chiane chinyinge aro ekere nde bosa, eyio nere egasi ngokora, ntarera abasani, ntarera abarwaire, abana bane mbatebie naki tokomenya, eri naro engaki okonyora tore amo efa, buna abanto abamo, togokora ek, kwanyora gose ngotarera nonya omoibori one, korwa sobo omogaka, korwa seito, twagenda twabakwania, ase eng'encho okonyora rituko na erimo obwate, ase amatuko aya iga, eh bonsi eh.